No oya ɖa mɔlua, eya ɖa mɔlu via, o yɔna mɔlu ɖe be Aïcha, enɔna ɖeɖe. O ŋlɔ Aïcha ɖe dzi la ete na nyuiɖe. Egba na kɔkɔ. Vɔa ne eya ƒo mɔlu zogbɔ̃a, a tsɔ mɔlu parfumé eƒona mɔlu zogbɔ̃ nyuiɖe. Mɔlu ɖe tsã nɔna o ŋlɔ ɖe dzi maman, o ŋlɔna ɖe dzi maman, riz maman. Eŋlɔna ɖe dzi, mɔlua nyɔna, ete na nyuiɖe. N etsɔ ƒo mɔlu zogbɔ̃a si edɔ̃na ame dzi ne o zɔ̃mɔ̃ ne ya ƒo mɔlu zogbɔ̃ asa alo aƒo mɔlu zogbɔ̃ ne a nu le aƒe kpɔa, edɔna ameo dzi vɔa ne eɖa Aïcha edɔna. Parfumé ya ne eɖɛa ekpe na dzo nyuiɖe ne ɖɛ nyuiɖe ma, eʋe na dzo vɔa edzo bla na, me nyo nao. Ne enyi be etsɔ ƒo zogbɔ̃ enyɔna nyire. Mɔlu agble tɔa, neo ɖɛa enyo na nyuiɖe. Ameɔ danɛ mɔlu gble, ye o vɛ zinɛ. No o ya de agblea tutu gbã o do na mɔlua, o trɔ va hunɛ a trɔ va yi dui, n ɔlo va yi dui ya, enɔna tsi me kaka kpɔa, etse na vɔa ne eya do mɔlua, o do nɛ fike ne etsi lea, fike nyi etsi o dona mɔlu le afima onɔna tsi wunɛ kaka kpɔa o va wɔna ɖe ta me, no ƒua, o kɔnɛ, ovɛ zinɛ le machine me ye machine vɛ zinɛ, o trɔ va shiã nɛ, a va gbɔe, a ɖe aɖiɖɔ ko le mea ye o gblɔna be na agblɔmɔ be ne eɖea enyɔna ŋtɔ, egba wɔna kɔlɔ kɔlɔ nyuiɖe tsɔ wu ne enyi be e ƒle le ashi me.